<hesitation> Misy tendrombohitra zao aiza ty <noise> à Befandriagna akagny, Ambohitsitondroina zay agnarany, misy tantara malaza ndraiky izy io ai, avy eo koa misy tanety masamôdy zay ao Anjiamangirigny akao zainy de f- ino izy ity misy matsabôro fa izy ndraiky namboarigna barrage ai le mandehandeha am'tanimbary regny, avy eo koa misy renirano Doroà, Tsinjomôrogno, Somboagna, regny zany mba hitahita amin'ny faritry misy zahay akagny.